أنى- أنى حوالي نمشي حوالي خمسة مائة خطوة باليوم <hesitation> ما ندريش الصراحة، كم أسبوعين بس، على حسب الانشغالات اللي انا نمشيها مو مش كل يوم يكون عندي وقت كافي اني نمشي.